Chile jaeko <noise> mopeti tëta <noise> iguaju <noise> iyiviri oïvae <noise> jokope <noise> oiko mayoria <noise> indígenareta <noise> ñavae supereta <hesitation> irundi pueblos y naciones originario <noise> kua <noise> jaeretako <noise> quuechua <noise> aimara <noise> mapuchereta jare iru mbae, mbaereta